السّعادة وما أدراك ما السّعادة. السّعادة شي كتير مُهم بي حياتنا، كتير مُهم إنّو نحن نخلئو يكون نحن موجود بي حياتنا ويضل أم- أدّام عيونّا إنّو في شي إسمو سعادة. لأنّو إذا نحن أ- أردنا يكون في سعادة بي حياتنا إن كان عا الصّعيد الشّخصي أو مع المُجتمع بشكل عام إذا نحن أردنا إنّو يكون في سعادة نحن منخلأ السّعادة من أبسط لأمور. يمكن story نحطّا على الواتس أب، يمكن قصّة نحضرا، نسمعا، يمكن- يمكن مُحادثة مع شخص عزيز علينا يحسّسنا في بالسّعادة، يمكن كلمة صباح الخير من شخص عزيز علينا تحسّسنا بالسّعادة. السّعادة شي كتير- كتير- كتير مُهم، <hesitation> السّعادة نحن متل ما ألت نحن منخلئو، نحن منعيشو، نحن منحس في من جوّاتنا. و طالما في سعادة في كل شي يعني و الإنسان في يعيش مسلاً بلا مصاري فترى، في يعيش بي أيّا ظروف بس إذا في إذا ما كان عايش السّعادة <noise> إذا ما في سعادة بحس إنّو ما في أمل خلص يعني انقطع كل شي. أوكّي أنا آعد آلب خلقتي مش عم بحكي <noise> فا السّعادة نحن منخلئا، نحن منس- منستنتجا، منخلئا من كتير أمور متل ما خبّرتكُن <hesitation> السّعادة- أمل- السّعادة أمل بتعطينا أمل بي- بي أنّو بكرا أحلى.